די וועג וויאזוי א בעט קען ארומפליען אין די טונקל איז אז זיי מאכן א זייער הויכע קול און די עקא טאנצט צירוק צו זיי קענען זיי וויסן ווי צו פליען און אויך קענען זיי וויסן ווי ווייט א זאך איז פון זיי דורך נוצן די קול.